Omuntu naaruga omu kyaro kuza omu tawuni ahabw'emiringo etari emwe n'emwe, obumwe omuntu naaba naaronda obu obwe obwegyese burungi omu tawuni obutari omu kyaro, narishi arikuronda emirimo omu tawuni ei yaakubaasa kukora akeebeisaho.

Waashwera abakazi baingi noogira abaana baingi noruga n'oruganda rwawe rugumaho nirweyongyera, kandi obuzibu obu kiine, nooshanga omushaija atarikubaasa kureeberera eeka ei oshange yaatuura omu bworo ahabwokugira abantu ni baingi kandi t'arikubaasa kubareeberera boona.

Amashanyarazi ku garabura mu kyaro kyaitu turakozeesa etaara z'omushana nainga tukozeese etaara z'amajuta.

Ndatunga amatungo nk'embuzi, ente, enkoko n'entaama.

Omukazi ashemereire kunywa enkombe, amate, amahuri, enkumba kwenda abone amashereka.

Ni kikuru kutwariza abandi n'embabazi kugira ngu naitwe twiza kubeetenga babaase kutuyamba

Eibura ry'emirimo, okushwerwa bakiri bato, nibikira kuteganiisa abaishiki omu mwanya ogwo.

Okwirusa zaapiki hamwe nan hamwe na egaari nikireetaho butandu omu Uganda.

Abeebembezi b'amadiini b'egyesize abantu enyetwaza y'okwetwazamu gye kandi bakaha ekitinisa bagyenzi baabo

Ekibuuzo mazima tinaakikyengaho.

Ni kikuru okutangira abaana engwara okugira ngu kibayambe okutagira engwara ez'amaani nainga shi oburema omu biro by'omumaisho

Nitwakura bakuru baitu kandi tuhurikiza enteekateeka yabandi omu kyanga kyaitu

Eibura ry'emirimo ritumire abantu omu kyanga baaba abashuma bamwe baaba abanyagi kandi abandi baaba enkozi z'ebibi

Ebitebyo ebitebyo bireegyesa abaana n'abantu emitwarize ei bashemereire kwetwazamu n'ebintu ebirabaireho omu kyanga kyabo.

Nimbatabaariza aha bazaire baabo, reero abazaire baabo bagambe nabo, babaase kubagambira ekihikire n'okutuura n'emitwarize y'abantu.

Abantu abakuru omu kyanga kyeitu barashanga oburemezi nk'okuremwa kwetekyera, kweyogeza n'okwetayira amaizi.

Abeebembezi bashemereire kwegyesa abantu aha ngwara ezaakubaasa kurugiramu omu burofa

Ninkira kurya ebyokurya nk'emondi, enyama, ebihimba, amoozi byamara kusya.

Abeegi abeine oburemu omu Uganda turabaasa okubateeraho amashomero agakubaasa kubahweera kandi tukabahereza n'abaantu abakugu abarikubasa kubahweera omu mbeera ezi barikuba bariimu.

Abaishiki abaratwara enda bakyari bato ndabahabura kugira ngu bagume beebuze aha bantu abaakuzire abaazaireho hamwe n'okuguma baraza omu marwariro omu bwaire.

Nituguza esente omu bibiina by'ebyaro hamwe naaza baanka kugira ngu tushashure ebishare by'eishomero

Ni kikuru kwegyendesereza kugabana ebintu ebirikukwata aha muntu ahakuba tikiboneire omuntu kukugambira ekintu kyeye okashuha okakigambira ondiijo

Ediini eyambire ho aha kugira abantu baamanyiire enjwara eyi bashemereire kujwara baabari omu bantu.

Omuntu ari mubusaasi nimbaasa kumu kumuhuumuriza narishi nkamuha nkamuheeereza aha buyambi obwarikuba naayetenga mu bwire obwo.

Omwebembezi ashemereire kugamba amazima, tashemereire kushoroora kandi ashemereire kukora n'abantu boona atarikutaaniisa omworo n'omugaiga.

Turabaasa okuhwera abantu abaine akakooko ka siriimu omu miringo mingi nk'okubayamba okuhikirira abashaho abarabaha emizi z'okubayamba kubagye kandi n'okubagunya omu mbeera yaabo egumire

Abantu b'ekyanga kyangye baraguma baramanya amahuriire hamwe n'amakuru barikureeba za tiivi, n'okuhurikiriza zaarediyo, n'okukozesa za soso mediya.

Kikeemereza emirimo kandi yaareetera abaana abamwe kuremwa kugaruka omu ishomero.

Ahabwokuba turateekateeka ngu omu tahuni niho harimu emirimo.

Twahurira twine okutiina omu kyanga kyaitu, tushemereire kumanyiisa buri mutuuze w'omukyaro kugira ayerinde.

Amashomo g'emikono nigayamba abantu kwekozeesa kugira nka bwabizinesi obu kubaasa kubayamba omu mitwarize yaabo omu izooba.

Amaizi amayonjo turagiha aha migyera etari emwe n'emwe omu kyaro kyeitu kandi nabwe twongyere kukozesa amaizi agebitongore nkaza nashonoro wota.

Ediini ehindwire emijwarire y'abantu omu Uganda ahabwokuba hariho ebitakikirizibwa kujwarwa omu kanisa nainga omu kereziya

Ebijuma ebyo niza vakedo amapeera hamwe n'emicungwa

Kirabaasika kukora purojekiti omu kyanga kyaitu.

Nitubayamba turikubaha nk'ebintu ebiturikuba nitubaasa nk'ebijwaro, amaingi hamwe n'ebindi byokurya

Nibakira kupakira abantu baingi omu takisi batembekyerane bamwe nibaba bataanaaba barikunuuka oshanga waatanaka

Abantu barabugana ebizibu bingi omu bwire bw'enjura ahabwokuba entambura erasiisikara kandi n'ebihingwa by'abantu nabyo birasisikara

Abakazi nibabaasa kuhinga ... kandi hamwe n'okuguza ebintu omu butare kyanga kyaitu

Nyowe ndatekyereza okushwera abakazi babiri ti kyamaani ahabwokuba ... bagira okuhondana, oshanga n'abaana abu baazaara nabo batakundana, kireetera eka yaagira obutaikirizana.

Omwebembezi ashemereire kuba ari omugambi murungi kandi arikuhurikiriza abantu abarikwebembera

Obworo buraareetaho oburemeezi nk'okushashura za sikuuru fiizi nainga shi ebishare by'eishomero ebiratuma abaana baabaasa kuza ah'eishomero

Omuhara kwarajwaara empare omu kyanga eki abantu batekyereza ngu nayeguza ninga nimaraaya.

Nitubaasa kukuuma amaizi gaitu gari amayonjo turagata omu bintu biboniire kandi turagafundikira

Abaishiki omu kyanga kyaitu bashemereire kuza aha ishomero ahabwokuba waayega nibwo orikufuna amagezi n'ebitabo by'okufuna omurimo kandi kiratuma bataarahuka kuza omu maka bakyari bato

Nkukugwara nza omu igwariro

Nitubaasa kwegyesa abaana beitu eby'entuura y'abaantu turabagambira aha byekinyakare n'okwa abantu barikutwaza.

Abantu batandika kwiba. Batandika kukora ebintu bitahikire kugira ngu babone emiringo ei batungamu sente.

Kugira shukaari etaashiisha kidiniizi zaitu kandi tugume omu mbeera nungi

Ntakarugire omunju yangye omukasheeshe, ninshaaba eshaara, naaba mboneza omunju yangye reero ngyenda.

Ni kikuru okwozya emyenda yaitu kugira ngu tugiihemu oburofa kandi egumizemu kwaka n'okushusha gye omu bantu twatugizwire

Abantu nibabagara emisiri yaabo, abandi nibashukamu emibazi, kugira ngu ebihingwa byabo bikuregye bitiine nshonga yoona.

Tureeta banywaani beitu tuteeke turye twamara tuze kukyakara.

Turakoreesa efuka omu kuhinga. Kandi turakoreesa enkoni omu kuriisa.

Abakazi bashemereirwe kwejumbira omu byobutegyeki kugira bayambe abakazi abakyari enyima abareetiina nabo bamanye omukazi arabaasa kukora buri kimwe.

Ebijuuma tweine mu wotameroni, amapapaali, enanasi, ebitunda ebitukurya tukagarukamu amaani.

Ni kikuru kw'egyendesereza ebiri kukwata aha muntu kwerinda rwango.

Abakazi barabaasa kw'ereeberera omu kyanga kyaitu, barabaasa kukora zaabizineesi kandi bakore n'amirimo y'eka omu kyanga kyaitu

Omuntu orikunywa shukaari nyingi, naagwara dayabetisi nainga puresha kandi ezo ngwara zigumire okutamba.

Turabaasa kugira okuhereza abaana nainga shi abeegi abaine oburema oo emyanya omu mashomero agarabaasa kubareeberera kandi kugira ngu bagire omugisha nk'ogu abandi

Okwekyebeza obutosha kuratuyamba obumwe kumanya amagara gaitu oku g'emereire

Ni kikuru kunaaba omubiri buri eizooba kwerinda okunuuka kandi kugira obutuuragye n'abantu

Turabaasa kukoresa intaneeti omu magara gaitu gaabutosha turaronda ebintu ebiturenda kumanya n'okumanya ebintu ebyafa omu ihanga

Obwegyese bwine omugasho omu kyanga kyangye. Ahabwokuba biratuma buri muntu yaamanya okuhandiika n'okushoma. Kandi buratuma n'abantu baamanya okubarabaasa kutandikaho zaabizinesi zikabareetera entaasya.

Tushemereire kushaba hamwe twaimuka tura tikaakurana, haagira owaagira ekizibu, akakigambira mutaahi we kugira ngu aronde eki arikubaasa kumukorera, kumuhwera.

Naanye ninteeekateeka ngu abaishiki bashemereire kuza kwega ahabwokuba abaana b'obuhara hati nabo baine mugasho mwingi ku akwega yaamara nyesya abani abaniwe yaaba ba minisita baahe mbenu nabo abahara baine omugasho so ni nyowe ninkishemba eky'okugira ngu omwana w'omuhara ayege ahabwokuba bataireho omugasho omu bwire bw'omumaisho kandi nahati tubareebire abakazi baine entebe z'amaani omu Uganda omu